Ie, misy fitafiàna, misy karazagna akanjo aminay de tiàko atao, le izy aminanzy zay, itiavako ananjy zany de sôrta nenahy e de chemise ambony a de mavitri-bitrika be zaho agnatiny de tiako be magnatao ananzy na zaigny raha haniko aza de maivamaivagna aby se hanatanterahiko ananzy fa noho le fitiavako an'le lamba de mampa- mampa à l'aise anahy sara agnatiny.